אונז רעדן מער ווייניגער יודיש, און ענגליש. רוב ד- די גאנצע משפחה קען מער ווייניגער יודיש, מיט ענגליש. <hesitation> מיין טאטע מיט מיינע ברידערס קענען אויך לשון הקודש וואס איז העברעיש.